من بين المواضيع اللي دائمًا ما تكون سبب سعادتي عند التحدث عنها هي السفر والمغامرات يعني كل تجربة جديدة في مكان جديد تعتبر مغامرة بالنسبة لي، وأحب التحدث عن الأماكن اللي زرتها أو اللي أرغب في زيارتها وأتحدث عن الهوايات والاهتمامات مثل القراءة والرياضة أو حتى الطهي، الأشياء اللي تهمني دائما تفتح مواضيع ممتعة، وأيضًا الحديث عن الأصدقاء والعائلة.